Nten irienie mukuin nirienie leh-bufurro. nriehkie sul ulushu nsyieh-igie nsyehbieh kie pie nsnubie lyieh nswubie leh mnmieh lyieh-bie lyieh-endieh eri kie kie nsusuleh-bienghieh abie mi nzam-bienghieh nguie-guieh bie nghieh zam bie nghieh-lbie miel, nghieh leh mupon n nlernn bieleieh abie bie irikieh lyieh-lyieh nlehieh, nchueu abieh muheyemm